Aaan rígá- rígá- mbaꞌja inii rí nagu̱ma méjúúnꞌ o̱ naꞌga̱a̱ jma̱a ríí aan rígá náa̱ nagu̱ma méjúúnꞌ rí naphu aan rí míŋuíí gii̱ rá, wáꞌdáa̱ mbá daan, dayoo má ejmaa nákhí wajiúúꞌ rá. Rí naꞌga̱a̱, nagigoo jma̱a kafée̱ jamí xúꞌkhu̱ má rígá daan nagaꞌjo̱o̱ jma̱a aann- naꞌga̱a̱ jma̱a gúwánꞌ mangaa xúꞌkhu̱ má rígá mbá daan rí naꞌga̱a̱ jma̱a xuyuuꞌ xkúꞌ, xuyuuꞌ xedi̱, xuyuuꞌ xtílá <hesitation> jumá xkhu̱ má rígá mbá da ra̱ꞌkha̱ mangaa xógíꞌ inii daan rígi̱ purú dayoo ñajunꞌ rí na̱ꞌkha̱ nawájudúún xa̱bu̱ rído̱o ríi naꞌni ndxaa̱. Xúꞌkhu̱ má mangaa rígá rí nagu̱ma méjúúnꞌ jma̱a xndú má mangaa. Rígá ŋajuunꞌ mbá daan rí nutháa̱ sartén ikhii̱n tsú nutháán tsú gu̱bi̱ rá, aann- rígá rí nagu̱ma méjúúnꞌ jma̱a xndú. Jamí xúꞌkhu̱ má rigá i̱mba̱ rí nagigoo jma̱a iyaꞌ, jma̱a ma̱jmaaꞌ para <hesitation> ma̱ja̱ñúú xtílá mangaa, rígá mbákhu má ŋajuunꞌ mbá daan rí nagaꞌjóó jma̱a iyaꞌ rígi̱. Xúꞌkhu̱ má mangaa rígá rí nagaꞌjóó o̱ naa̱- naꞌga̱a̱- jma̱a xtílá o̱ xe̱di̱ rígá ŋajuunꞌ má mangaa rí rí mbá daan ŋajuunꞌ ikhaa. Xúꞌkhu̱ má mangaa rí nagaꞌjóó jma̱a <hesitation> jma̱a o̱ naꞌga̱a̱ jma̱a xúrí molí mangaa xúrí arós má naaꞌ ríndo̱o <hesitation> naꞌga̱a̱ rá. Mbaꞌja i̱ꞌwáꞌ oh nagaꞌjóó jma̱a yaja mangaa rígá <hesitation> mbaꞌja mbá <hesitation> daan ŋajuunꞌ ikhaa ñajuunꞌ rí mbaꞌja inii rígá rí náa̱ najmaa rí náa̱ na̱gu̱ma̱ méjúúnꞌ rí ginitsu.